butan gulnowani hite ghadon naftare be hite lantarki hander buta mei don mari jamdi jamdi don habda doo harli so e jamdi ninnibe benjowoo dim joodi-di boggol lantarki toh waati boggol lantarki mei hander hite den electric current-jee lantarki mei yaa woodi comverting electric current mei to hit energy sai wulnam jamdi mei toh taa a waati diyam hander jamdi mei don wuula so tom diyam don hander e'don wulnam diyam mei diyam mei haar diyam don wuula toh diyam mei dolli buta jee fere don mari ko min vita dhum taa mostaa toh haar diyam mei dolli den woodi kujeji fereje faddata buta mei sai fadda buta mei shikenan yacca ma diyam dhum don dunnake